Gn'olo zany da mieritreritry fa gn'amboa aby io da maseky da magnekitry aby ze magnatokatogny anao da izy mifofofofogny anao eo izy la ohatry ky sy tiany anao da mandrapaky, ah sy akonan'izay gn'amboa sh, mahalala avao izy hoe a ity matahotry ana ty magnano akonan'izao, izy mosaregny e mahatonga an'azy magnekitry akonan'io fa iaho mieritreritry hoe sy magnano akonan'izany avao gn'amboa lafa tezainao sara izy gn'andragno amignao.